<noise> bank gena gunyihi mansia soka pipi se daba gunyihi mansia bau pipi, anggena bato yang ngom waro gena. <noise>